Won dura yani woatinii gar ken kan safart gar coast region kenyaa. malatin duft countinen tana river. county akanan tun dib yede yani hinqabanotuu lilla hoditii. dub aba nam yeyote mgenia gar kinki duuf anin won shaurie sila yedun. namayya waya hafalle ak qilesin naf kanke siisheen. waya akana gureddi kotunini. mana waya yani ta hoda ta qabana bere qabanatin kayetan sin qarqartuu. dub waya qabanotu ta lalaftu ta akana kotuni.